La dumanda si-i nom di bal al e trop dificila: a ie ël bal liscio, a ie la curenta, a ie i bal d'la müzica ucitana, ma saurìu pa di nom specifich di bal, sai moch rëspundi parei